Ny mampiavaka ny saka sy ny alika izany a, eo amin'ny ara-tsakafo aloha dia efa tsy mitovy, ny saka kely fihinana sakafo, ny alika mery misakafo be, ny saka tia fahadiovana kokoa noho ny alika.